אפאר זאכן וועגן די עלעפאנט און זיין אייגענארטיגע כאראקטער איז קודם ווי גרויס זיי זענען. אויך האבן זיי זייער א גרויסע מח. עלעפאנטן קענען זייער גוט שווימען און זיי טרונקען און עסן מיט זייער נאז און זיי קענען אויך זייער גוט געדענקען זאכן.